طبعًا بفضل إني أعيش في عالم خالي من الفقر ليش؟ لأن الفقر يعتبر من أكبر التحديات اللي يواجهها الناس ويؤثر على جودة الحياة بشكل كبير مرة لو كان العالم خالي من الفقر بيكون الكل عنده فرص متساوية للتعليم والصحة والعمل و <hesitation> تحقيق العدالة هو مطلب أساسي.